Raha ny tiako hany sakafo atoandro zagny da aleoko a mofo salady zay mba voky zashy e tegna, fa salady zay manko da mihigna agnao amnazy fa sy ahavoky a tegna loatra io zagny.